सऊदी अरब एक देश है। जो मध्य पूर्व में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी रियान हैं। <hesitation> सऊदी अरब में सबसे ज्यादा तेल हिटे। तो ऊ तेल हे दूसरा देशा ने निर्यात करे। सऊदी अरब में दो पवित्र स्थान है, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ है। एक तो हे मक्का अर दूसरों है मदीना। जिमें वे घुमबा जावे। यो एक मुस्लिम देश है। ज्यादातर वा मुसलमान रेवे।